Injé éni funak fara émañohoom futiiŋ, béjoow iŋéés énukuréén uŋaar ikook imbi imukuyo nuŋayo nusiil nucoho buganoom may guhoménor babu bahoménor ban gujumé guhoménor imbi bugaan gujalojoow guju gucoho, guréri kung bugersee gujoow béŋerul akoña hahu. Ēni guŋanlool gutiiŋul, bugo béboom jiboom jololi babé, bugo béŋorul ajalo gutéék sitantang imbi bugaan guju guboom jiboom jaju bala akoña hahu anogénul. Oli babé mé nak ukaan mémé simaŋo